المؤسسة الخيرية اللي أدعمها هي الهلال الأحمر البحريني. هالجمعية هدفها تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للمحتاجين. الهلال الأحمر البحريني له دور كبير في التخفيف على الناس وتقديم الدعم في الأزمات والكوارث. هدفهم مهم لأنه يساهم في تحسين حياة الناس وتوفير الدعم اللازم لهم في أصعب الأوقات، سواء كان ذلك من خلال تقديم المساعدات الطبية أو الإغاثية أو الاجتماعية.